Si 'n amicu vulissi addivintari un bonu scritturi, lu primu cunsigghiu chi ci putissi dari prima d'accuminciari a scrìviri libbri è chiddu di fari boni letturi. Infatti, si unu leggi boni libri, si nsigna a scrìviri bonu! Pirchì, liggennu liggenni, si mpara.